ځینې څاروي چې د ځمکې لاندې ژوند کوي، لکه خاورين مېږې، ځمکني ځناور او ځینې چينجي. دغه څاروي خپله سرپناه په خاوره کې جوړوي او هلته خپل ژوند تېروي. هغوی د خوړو لټه هم د ځمکې لاندې کوي او د چاپېریال د خوندیتوب لپاره مهم رول لري. ځمکني ځناور اکثر وخت له لمر او ښکار څخه خوندي پاتې وي.